<hesitation> Raha vao aminahy manokagna raha ôhatra hanigny asiana kôragna ilay hoe sakafo <hesitation> hanigny mandraigny, ny hanigny mandraigny hanigny matsiro aloha ny tsaratsara satria ny antony ny hanigny mandraigny dia hanigny hientinao hagnampy hientinao hiatriky ny andro- andro raikinao manontolo raha ohatra hoe ambanimbany ilay tahan'ny sakafo na hoe sakafo mamy loatra ohatra dia mety hiteraka tsy fahatomomba de zay zegny mahatonga ahy misafidy aleoleo miditra amy sakafo matsiro afahagna magnomana ny tontolo andro.